<hesitation> Fomba ia- hoe iarovagna tongolo hoe mba mba mampaelaela ananjy zany an, de atao aminà <hesitation> toerana tsy de azona masoandro izy, tsy de azona masoandro am'zegny tsy hoe lasa maigna be zany de lasa simba, izy koa anefany sy azo atao aminà toerana misy rano satria la- lasa maniry ndray zany izy de lasa mety hiova hafa ndreky hoe maniry de lasa masaso fa atao aminà toerana malomaloka.